E një më parë të martonet ka mësonj më parë se gjërgjish, ka die na ë mirë me gruan o me burrin çë isht e marton na rri mirë e na ë gjërgjish te vendi, sicuramenti i duhet midhe una stabilità economica e pran na do bujën bijë atjë pran ë një diskurs më i glat çë secundu mua i duhej patentini një më parë të bujë bijët.